Muzika dhe vallëzimi tradicional, si vallëzimi i barkut, janë pjesë përbërëse e kulturës egjiptiane. Egjipti është edhé i famshëm për kuzhinën e tij, me tajuret si koshari dhe ful medames çë janë të njohura në të gjithë vendin.